لا والله إذا بغيت تبغى تقرا كتب كثير والله اللى يبغى يقرا بيقرا ، حتى لو بدل ما تمسك الجوال ، تقعد تمسك الكتاب وتقعد تقرا حتى لو فى طريق سفر أو وأنت رايح الدوام ، أى وقت بتلاقيلك وقت كثير والله فى اليوم ظايع يعنى بتقرا بتلاقى وقت كثير مرة إنك تقعد تقرا فيه كتب ، يعنى أنصحك إنك ما تقعد تلاقى لنفسك أى مخرج علشان ما تقرا.